Soch quritgich, havo puflagich va ichida havo qizdirgichdan tashkil topgan elektrda ishlaydigan uskuna hisoblanadi, bu yordamida juda katta tezlikdagi havo oqimi bilan inson sochini tez quritsa boʻladi. Bu issiq va sovuq havoni piflagish xususiyatiga ega.